نعم نفضل أني نمتلك مكتبه شخصيه تحتوي على جميع اللوحات لرسموها الناس حتى هذي اللحظه علاش باش نحب نشوف الإبداعات و الأجيال لمرت علينا، نحب نشوف الأفكار نتاع نتاع الناس لفاتو، نحب نشوف آراء الناس.